<hesitation> Fomba fagnanovana sauce vinaigrette atao amina salade zao ai, malaka bol ai, de <hesitation> asiavagna sira akô de avakeo amjai asiavagna vinaigre, de avakeo amjai ou asiavagna tongolo de asiavagna épice ôhatra oe poivre, de afaka afangaronao le raha hafa tiàgnô afangaro ananjy koa de avakeo anjai koa fa elaela akô de atao ambo- <hesitation> -avarigna amile salade afangaro tsara amle salade.